Waaw man samay loxo ni ma koy raxasee be bam set damaay jël ndox mu set, ma raxas ko ba loxo yi wàcc, ma jël saabu yuub ko ci samay loxo yépp, jëlaat ndox, raxas ko bam set, te su ma koy raxas tamit duma jël paan walla bool walla soo dugal ko ci dugal ko sama loxo yi raxas ko déedéet. Demaay jël satala, tiimale ko ci soo, ñu sottil ma, ma raxasu ngir jaams yi nekk suma loxo me dem ci soo bi ma jël ndox, ñu xàpp. Waaye duma jël ndox raxasu si biir jaams yi nga xam ni ñooy génne ci loxo bi, su ma raxasoo si biir soo bi dafaay ñówaat ci samay loxo. Waaw damay teg soo tiimale fa sama loxo yi, ñu jël satala bi sottil ma, ma raxasu pour jaamsi man a dellu foofu noonu. Man noon laa dee raxasee pour ma set.